Suu iyo sama kivɨ iyo a... iyo kanta tatyi, iyo... kuun savi, iyo nii, iyo nasa kuaa, iyo maa yɨvɨ, Suu iyo tuni kuaa na yoo, kuvi iin iin jin katyi o tyi. Iyo yoo savi, iyo yoo i'ni, iyo, yoo, iyo da yoo. nuu yɨ'ɨ tatyi yɨ'ɨ, koyo na'a yuku. Koyo nujiaa, yutun nujiaa. Yukuan, sukuan iyo, tya'a su va'a tun nakoyo na yuku tyi. Na te'yu ju nuu jen nuvi ji ñe'e. Va'a kene itu, va'a kene tata.

Suu, este... a kini'vɨ ka ini ñivɨ ñuu ni kuvi... suu iyo... tu'un no'o sa'a tatyi, sa'a, jɨn, savi. Sa xeen kanta tatyi jen jia'ni ji tu stuvi nɨ'ɨ jɨ itu jen, ɨjɨn, ntu natata kene. Sa'a ni de savi, tatyi vi tuku nanta jen axin savi maa vi soma kuun tuni jen, suni niko nuu jen... Te'yu itu ñuu suu nuu natata koo. Jen, ɨjɨn, tyu da kuaa vi a kini'vɨ nuu ñivɨ... ya'a tyi... tu tu ntu kene va'a da tata yukuan suu na, koo kaji daja suni sa'a ni saa ni sa'a, jɨn, yu'va. Tɨɨn skuata ntaji daa jen ne'e kanta yu'va jen nɨ'ɨ tee ñu'un jɨ. Nɨɨ tata daja teñu'un soma, tata na kene kaji daja saa va. Da yukuan vi tu'un no'o iyo ñuu ya'a.

Iyo... Iyo tuni ni ñɨjɨn... a sa sutyi kuvi a satiñu nuu ku'u ka nuu tata daja nana daja kua'a da satiñu daja nuu ku'u de iyo da sutyi ntu ka... tɨɨn daja yutyi ntu ka tɨɨn daja taka tyi ɨjɨn... nee da ve'i da nee... nee daja tɨɨn daja kaa nityi a ni ne'ya da axin ɨjɨn... sikɨ daja kuaan daja nuu... este... sikɨ tiluu jie'e axin na sa'a da sukuan ni jin kumi da ntu ka... ntuvi ka jini ñɨvɨ sutyi satiñu vii daja a ntu ka tyinei daja tyi nee daja ve'i daja axin ma kanta xu'un sava da jen vii vii kuaan ni kuu da jen ni yukuan ni nee daja kua'an tivɨ yu'jin ntuvi ka ɨjɨn... satiñu vii ñivɨ kuatyi jin ñivɨ ña'nu daja.

Ah... su a sa'a dayoo sava kuvi ka'an da... ñɨvɨ sutyi tu'un savi sava kusɨɨ ini daja ka'an daja tu'un ñuu savi vi. Suvi a sa'a dayoo va ka'an daja tyi ɨjɨn maa tu'un stila ka'on je sava ka'an daja ntu vii, ne sikɨ daja ka'an daja tu'un savi soma ntuvi tyi tu'un vii vi ji tu'un maa dayoo vi ji vi a jini on de ɨjɨn... su xine'en on nuu da kuatyi ne yɨkɨn daja ka'an on jin daja tu'un ñuu savi sava ɨjɨn kuvi sɨɨ ini daja jen sukuan kuni daja tu'un ñuu savi de ka'an daja ne ɨjɨn... yɨkɨn daja ne kue'nu daja kua'an iyo tiñu jun nuu daja ma jie'e a a kunaa nti'in xini on jen ka'on... a la'vi vi ji so ntu vii tyi tu'un, tu'un va'a vi ji tyi iin tu'un vi ji, iin nuu ni vi ji jin tu'un stila ntuvi a la'vi vi ji de a naa on je sukuan jianini on. Je jɨ... va'a vi ntaka o ka'on majan. Sava naa jan sava nɨ'ɨ jɨ.